اگر میں کسی کو کار چوری لے جاتے ہوئے دیکھوں گی تو میں پولیس کو کیا بتاؤں گی؟ پہلے تو میں یہ بولوں گی کہ وہ چور کیسے گاڑی لے گیا تھا۔ وہ گاڑی کا نمبر دیکھوں گی، کلر بھی رہتا اس کا، کون سی ٹائپ گاڑی ہے سو وہ بولوں گی۔ دوسرا، وہ چور کا حُلیہ رہتا تو جی کیسا دِکھتا، وہ چور، مُون کیسا ہے اس کا، اس کے نقش کیسے ہے، وہ کو بھی بولے تو موٹا ہے، باریک ہے، کتنا لمبا ہے، وہ سارا کچھ بتا کو دوں گی۔ اس کے بعد میں میں یہ بھی بولوں گی کہ کون سی جگہ، کس طرف سے گیا ہونی، کس طرف سے آیا ہونی، ہونی کیسا باتاں کر رہا تھا۔ پہلے تو، ایسی کوئی چیز ہے کیا جس سے اسے پہچان سکتے، جسے کے ہاتھ میں ٹیٹو ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ سب دیکھ لوں گی اور چیسا ہے ویسا سارا پولیس کو بتاؤں گی۔